﻿Kua tembiu oyeapova jare pizza jei supeva, kua mopeti tembiu ñanërëta pegua jare sereta pegua mbaetii aesa, erei aesa kirai kua jau yave mopeti masa <hesitation> harina ndie <hesitation> jukurai ombope reta oñono je opaete mbae iarambo soo, kalera, keso jaema jukurai <noise> mbaeti se aikua kiraiko oyeapova jare mbaetivi kua orëreta rupi roesavei kua ciuda rupi oime kua tembiu oyesa erei jauvise ikaviyae